Izy io sahala amy gn'aponga io zany an, mamoaky feo. Nofa bebe gny aponga da mamoaky feo. Gn'anazy koa nofa ampifandraisiny amin'ny ah ordinateur na téléphone na raha manahaky anizay zany izy ka raha regny mamoaky feo, da izy gny mampivoaky anazy soa lehibe.